יא, איך האלט אז א מענטש קען זייער שטארק מאכן דער חילוק פון <hesitation> וואס ס'גייט געשען <hesitation> אויב ער באשליסט צו בלייבן אין בעט א גאנצן טאג און גארנישט טוהן, גייט גארנישט ווערן געטוהן, און אויב ער באשליסט יא צו ארויסגיין פון זיין בעט און טוהן זאכן - גייט זאכן ווערן געטוהן אפילו ס'האט- ס'גייט ווערן געטוהן לויט ווי ס'גייט זיך פירן, גייט עס נאך אלץ זיין מער פון וואס ער האט געטוהן